kii afia ye irio bletu ikwithirwa ibirungi bwega naa aria bikurugwa nianthi aatheru twi kunira atuikuruga noonginge withirwe tuchubliana twaku ithitheri ario ugutayarishia ikuttheri ukamba kubitheria bwega ukaabithambia huge eethina ii gutayarisha ukekethira oobitrenetie kwoli inyookiugaa ikuruga wiirunga wiji, nuukarugia antu aega noogatega ngaria okurugira anti au gukari atia niatheru aayookiruga ino nii bikiyaa nii kaanaa mutayarisherere nii wiingatia uribiugatia ruuji uriikia ruutheru kana ruutitheri kiri into biria bii nonta kurianti baatija kuthambia into likeethira muntu ariagogia tu ruuji gi into ataa kithembia nyaa asubuhi arikiruga tu aruge ukethire inga afya ee mwere itikuithikiria oo twirgwa noontu tuti kutheria into bieti vya bia kurugira likethire twingwa kinya mantrhi jamwe ithibiti gutegera noontu. Kathira ii kurijania ti kuria tu nontu itukuria kanaa ibirugi tu urie lakini tegera antu aria irio bii birugiri naa na muntu uu nuumutheru ethira atitheri ti lazima withirwa ukirijaa kanaantu ana woona guti then ukauga urie ati nontu wina mpara nontu baamwe baugaa ruliko rurwingi rwi kiu lakini utiutegera ii madhara tu ugatongithia mwiri juu utibati utunyithie utibati utunyithie mwiri jwaku mathira naa nukwona tu gintu kina kieega chiltano utheru ii gintu kia bata ijau withaita muntu akuruga irio bikuciya biaya aarikia ii gupakua biikanwo ou biaikanuo uu bitikunikwa tugo wadudu noobootembelea irio biu runene bichooke ii kuriwa bikiiriwa teka bitheri nontu ibirambiririokinyangwa kou gintu kiria mpumba kuuga utreru ii gintu kia bataa ijau rimwe withaira nya njirene tugeeta tukethaira oo gintu kirugi muntu uria ukuruga utiiji keethia naarugite noothru tukaambina iikuria kwou turiojania ruko nuunthe nya naria tugwitira nontu muntu uu utinenya aarugite atia. Into biu maguta jau kethia naachichagia kaa atichinchagia tugee tethira itaa ntuinto tuu withaira njirene tukirugwa nukuruga nugwitiroo ukirijaga wethira kina kethira iijaa melon jaa iu ukeethira itikuniki kou tiiri yoonyhe iriithira gintu kiria indi gwo uumirire naria uumirire nontu wina mpara ugeetia nookaria kou gintu kina mbiji gikiaga ambootekae kwanza utheru ugieta ikuria gintu ukamenya atiri gintu kii ikiogi ethira ii melon aa ehtira ii gintu kikingi giakuria into bia maguta ibiukuniki maguta jaari ijamatheru? Kwou kaba kwithirwa thaaimwe tugiteegaa mirire iria tukuria nontu gwi kungi ugeeta nyotiriro withine irio biujuritue chumbi chumbi itwiji tekeebui mono na miiri yeetu kurinana nya thaii na mirire aria tukuria thaiji chumbi maspias ijeekirwe ukiumau nwi na numire aa mirimo mirimo ugeetaa kwambiria ochwaa ndawa na ndawa bado ii chemical tu tuchikira bando miirine yetu untu uriichirigiria wengwa gutiga gwita ukirijanjaragia naa. Muntu uu utiiji aanigite irio biu atia nwitire nwambirine iikuria naa chumbi urire tu ukimiigagua tu alafu baandaye ugeetagia ruuiji itutegaa utheru iitutegaa mirino yetu gintu kiria gikoomba ii gu kuthukia tiganaakia uuni uu niu mpamba iikuuga naa gintu gikiega ikiria uguchirugina wengwa noontu ukoomba ii gukiruga uria kwagirite indi ti gintu ugeetira nau uu waambirie tu bora uchiirire tu kiu giturie lakini aambo witegone afia eku indi tiweta likiojanagia into naanjira eethira ii gitunda withire nyootithambia ukagunaa witee ookinjaga ligiita wiirijaga ti kiu kiu nontu gitunda kinia gitoongangi njara iinyingi kwou riria ugwitiria nya nau njirene thambinua ginthi chiee kanya nontu li mwiri jwaku ukaamba guchienda aontu li afyeku ukamba gitunda kiu thaambirua chiee kanya noorie gitunda gikithem neothiira ii twirio ugategario ukaria eethira igukutheru nontu rimwe nya twingwa itwitijanainia tugaichwira mathina mwiri into jaa birria thali tukuria. nuukwithirwa nya thokore ukethira gintui jaa mahono kaa jaa nyanga ukethira biunjuri dawa nookugura tu lakini uitilichisiria into bill dawa ee ethira niethiri inya kana itithiri inya noogwe uuchichuira matrina mwirine jwaku kou lilini kiria mpumba ii kuuga chitegaireni kii mirire mirire yeth rii ikari atia indi ti liria tu boroorie kana utulisa kili nontri kina mpara tuichenda nkuiniki tutige ii kugiangaria into bimwe kana gintu ukiona waambina gwithira mataa ginti kiria ngakiria atia ngaginyiore atia indi gintu kiu litikumenyaa gikarakani atia itchlee karga na tuichiende na tutege mirine yeeth tukaagia mafya chieth injega na tuitige iikugura minmo na mirire yetu nontu itukugura mirimu mona naa tutigwitegera.